Alura sun pa ënteresà tantu ni a l'art ni a lë sport, ma si devu serni preferirìu ese ën artista famus përché l'art al e üna coza bela ch'a pö rendi pi bel üna ca u d'autri spasi